Chuu tu jinida nasa kuja kuva´aun vaso ntaka nu ñuu nu kasa´a yuga veeji te yuga kajatiñuda ja kanta xitada jo ve´edaa, nii nuke´e nakeetade, kajichida in yuka, yuka ku jatiño yuka.